mabe'i ya warabun o football o football a abesin malien nana apo mube wure yɛtian olo sisanɛ han carrè rɛ puna me yɛrɛ miji anire ahan bieba habeza we tanani ballon ni carré rɛ et pourtant mubɛ'a terrain na amibin um mu we muwere zeni oro oho football abesin bani cozana ma tetemu um owe va yoro wo yoro oho football we pratiquer mibin ɛ han centre rɛ